انسانان کله کله له ځینو څارويو کرکه لري، لکه ماران، ځکه چې هغوی خطرناک ګڼل کېږي. ځینې خلک له موږکانو وېرېږي، ځکه چې دوی د ناروغیو انتقالوونکي بلل کېږي. چینجیان هم د پاکۍ د اصولو خلاف ګڼل کېږي، نو خلک یې نه خوښوي. ځینې حشرې، لکه مچان او ماشي، د مزاحمت له امله د کرکې وړ ګڼل کېږي.